Sambako zen̈y naharen̈y resaka lavoady amy resaka fitiavan̈a zen̈y. Fa araky ny eritreritrinakà zen̈y koa za mandiniky, mety resaka misy raha zen̈y adoso ao. Aviô i raha adoso io zen̈y resaka voady ilain̈y amy resaka fifankatiavan̈a. Karà zen̈y.